جی اوّلوں پہلاں پورن ہے کہ اوہ کی ایس نال کر کے تے کپوا جا دس سکے۔ پھر لسٹ تے بھی شاپنگ اے، دولا دولن تے کھپیاں تک کہنی، فوٹوگرافی تے گراس سائٹ، ایک دن دی بلز، منیجمنٹ بھی اے، بجٹ انگلی وے بیگننگ، پلیننگ تے سٹیٹ بھی۔ شاپنگ شیڈول، کپڑے، فوٹوگرافی تے گراس سائٹ کا ایک دن دی بلز، منیجمنٹ بھی اے، بجٹ انگلش وے بیگننگ تے پلیننگ تے لکھانیں۔